بالطبيعة الحياة <hesitation> يمكن تصبح معقدة أكثر من <hesitation> معنتها أكثر مع التقدم في العمر، أما هذا يعتمد على تجارب كل شخص يعني مع مرور الوقت الواحد يكتسب مسؤوليات أكبر سواء كان في الخدمة والا مع العائلة، وكيف كيف تبدأ التحديات و القرارات لنواجهوها تمشي وتزيد كيما نقولو، سدو للحياة تولي أكثر تعقيد.